Extincteur na famonoagna afo. Iiii <hesitation> raha, boatin-draha zay izy misy lokolokony matetiky menamena. I raha agnatin'izy io koao misy gazin-draha fotsifotsy zay. Izy ka fa misy tragno may igny, alaigna raha io potserina igny, miboaky gazigazin-draha karaha embok'afo fotsifotsy igny mandeha mamono afo ka fa misy tragno may regny.